Oyi un wara mu han o mu sa he besin mɛna a mɛ vɛ mi a ho shit-dimigraka shit-dinigraka e ze kura ke mu mi ho kanada don ho horoso me vɛ mina an dɛ mɛ mu do'uwa yan otɛl la yan mibini han yan se otel la nɛ se ma tete a mu ɛnɛ sin na ma tete